Valna sza rha bichi ah, <hesitation> valnare ra bichi tchi nama tuzy ah, liga valna xi gunew lama, valna kitnew lama ah, rzedy ma loo za ga runu gún ma, tchi velna tchi gal gyw xiny ma ah, después lágama ni rzëdy ma ra xiny ma velna rka ma ra gyag’e rckama ra, tchi nalga ra bíchy gy lama tchi velna th ra many nare, th ra-th ra bzye, th ra-ra ngul-tye, th ra, velna tchi, tchi xila ni runzack ma xbtiezma ah tchi yu xiny ma logy’a tchi vaséma vasa til ma xi gaw ma, tchi ran ra bíchy gy ah tchi chi lara ni va run ga rzu doi, tchi vanal ra ni lama, loo ra lo xnan magui ni rzëdy tchi vazatil rama xi gaw rawrama tchi vazob ra mndague ra rú rama, tchi gibiree rama zth txi ra casi la ga xnan rama ni rzëdy larama rathe ra cose ni xina gy gun rama lo gexlyw re, xina gy rzu rama xina, nú vez ze run rama valna tchi pénzy cadie rama riab ga rama lo gyw hor ni gydiema lo btiez’e xten ma lueg ze ma lo gyw tchi ni nap que tiop tchon run ma zë tchi ru gun ma gan zú má tchi xnan ma dur za cani deland’a tchi zega zega tchi rackbe ma zuma vazé di rama tchi.